सुन्यांक खुब फावटि ओबेसिटी म्हणल्यार, चड वजनाक लागुन त्रास जात। तसच तेंजा लेव्हेक वा काटिक घावो जवपाची सुद्धा शक्यता असता। पोतान दंत, खोकली यवप भवशिक आसा।